बारा एक भाज संख्या छे बारा छव के गुणान के रूप में आवच्छे। बारा सबसे छोटी संख्या छे जेकर छव भाजक होखत छे बारा। एक मिश्रित संख्या छे बारा एक अर्ध पूर्ण संख्या छे बारा एक। अध्यात्मिक भाज संख्या छे बारा एक सोयोजी संख्या छे। बारा एक पेल संख्या छे बारा दो घात उत्री संख्या में सबसे। छोटी संख्या छे बारा एक सक्रात्मक पूर्णांग संख्या छे बारा। एगरा के बाद और तेरा से पहले आवच्छे बारा छव। और छव के योग होखत छे बारा के संस्क्र तर गनितिये। महतो बहुत बड़िया रहचे यह साल में बारा महीने। होखत छे अकास में बारा रासिया होखत छे।